माछा पानी भित्र बस्ता छन् । पानीभित्र बसेपन मान्छेका लागि स्वादिष्ट मांशाहारीभित्र पड्डो छ त्यो । केइकी माछा खानाइ लागि मान्छे जाल हाल्ला छन् । पासा हाल्ला छन् । तेसइ अरिकन माछाको शिकार अरिकन तेइ काटीकुटी पकाइबट खाना छन् । केइकी माछाबट पनि भिटामिनहरू पाइनो छ भन्ना छन् हम्रातिर । केइकी स्वास्थ्यको लागि राम्णो हुनो छ भन्ना छन् । तेइ भएर मान्छेहरू माछा खाना छन् । मान्छे अब् अब माछा खाएपन तेइबट पोषक तत्वहरु के के पाइना छन्? त्यो त माछा खाएपछि स्वस्त भइन्छ । तेइ अनुसारको ज्यान लाग्दो छ धेगाइ । अब माछामी पोषक तत्व केइकी काट्टो पड्डो छ माछा । माछा काटिसकेपछि तेइको आदा रगत त बगिबट झानो छ । माछा पकाउँदा खेरी सुरुमा तेइलाई क्याद्दे भन्नाखेरी तार्ने । तारे भने तारेपछि तेइको अँ माछा एकदम खत्रा मिठो हुनो छ । तेइपछि तेल्लाइ अँ सुप बनाइादिने । सुप बनाएर ग्रेभी स्रेभी हाल्ने अनि तेसपछि ग्रेभी फ्राइ गरेर ग्रेभी बनाउने फ्राय अरेपछि ग्रेभी बन्छ ग्रेभी बनिसकेपछि नानो पानी हाल्दिने पानी हाल्ने । अनि माछा अनुसारको पानी हाल्ने । कति माछा छन् तेइ अनुसारको पानी हालिसकेपछि तेल्लाइ सुप बनाउन सकिन्छ । ग्रेभी बनाउन सकिन्छ । त्याँबट माछा खाएपछि मान्छेलाई पाइ चाइने पोषक तत्व पनि पाइँछ ।